किशानु निज्य सोटोन, गाचिन, चुब्बा, डोरी, चोली, चल्ली, थेपांग, गोलबोंध, हेझके ही आई निज्य, शर्ट निज्य। टी-शर्ट निज्य, टॉप निज्य, स्वेटर निज्य, ब्लेजर निज्य, ओचकों निज्य, कूर्त्रा निज्य, जीन्स निज्य, पैंट निज्य। स्कर्ट, लुंगी, धोती, साड़ी, चूड़ीदार कपड़ा, चिकन कारी चिकन कारी स्य सूट निज्य। लहंगा-चोली निज्य, चनिया-चोली निज्य, जम्पर निज्य, पार्टी ड्रेस निज्य, शेरवानी निज्य, बनारसी साड़ी निज्य। सूट निज्य, पोलो शर्ट निज्य, ब्लेजर निज्य, आई हेझके निज्य।